وقت فراغي أحب أجرا كتب واستمع لموسيقى, الجراءة تأخذني لعوااالم جديدة, وتفتحلي آفاق, بعد أحب أروح اتمشى في الطبيعة واستمتع بالهواء الطلج, وأشوف المناظر الجميلة, واحيانا التجي مع خوياي ونقضي وقت حلو سوا, سواء في قهوة أو نلعب ألعاب, هالأشياء تريحني, وتخليني استمتع بوقتي.